Untuk cara dodoe nanaak ka sona pake ini koki solo, pake tua batuk pake tua nasu, bisa juga pake tua gula lempeng. Nah ita campur tan sona hela adonan na kembang sona defona sesena.